Ny ririny a <hesitation> an-tendrombohitsin'i Soisa any zany da mangatsiaky sady misy oram-panala maro. Fa ny fahavaratsy kosa da tena antognony sady mando.